Ah jna ni kuu taka chitií nda jononó yuku, nda kala dañui ituu, nda kaai taka ituu ñayivi nda'vi á, te ko ñatu kui na kuu, xi nda kuii kichi ye nda jononói yuku, ña kua'a ye nale kajlaso jnu ye na jononói ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i, a jna ni kuu china, ye naá kuu lo jnu ni kile dañui te ko tejnɨsoi, xi kui na modo.